Too a palang ku tal ɗe sakal ɗi kyam set retyit ah? Yikwan maan man. sakal ba ɗi kyam set retyit, sakal ba ɗi pe retyi nga hu'u ɓi ɗi pe retyit nga ɗi pe shwar nga a jesu nga ku sakal ɗes ɗang ba nga ku jesu muw ɓe nga ku retyit muw ɓi ɗi pe retyit nga ɓi ɗi pe shwar nga ɓi ku ɗi pe kɨkam nga a jesu, nga ku jesu ɗang ba nga ku sakal nga ɗikɨn jel, nga dikɨn jel nga ku yitmwa ngurum ɗes cini mop ku sakal mop ku retyit muw, ngurum ɗes cini mop ku lo lang ku nan kunan mop ku nan tul, pakmop ku nan tul kunan kunan pakmop lu yi abuja, pakmop ku lu jos, pakmop ku lu yi dubai, pak mop ku lu yi ukrine, pakmop ku lu op yi us mop ku kɨkam ku retyit muw mop ɗi ter ba sam. kɨ kat mee koon kuni ku meɓi muw ɓe nini ku retyit ter sam ni lip yakal ni kɨkam peniku jesu, ku firr ɓii kuni pe retyit nga a jesu pe jesu ni ma sat. Tɨ ɓii ku ɗang kɨ seng kɨshe a kwa ɗengmin kat kɨ kat ɗeng mini ɓe kɨ kat ɓii wet, kat kɨ kat ɗeng mini ɓe kɨ kat wet, kat ni kɨ riga kɨ kat deng mɨni kat ni kɨ riga kɨ kat jesu ɓe ni kɨ riga kɨ kat ɓii wet sakal ba ɗii pe retyit muw, zinariya ba ɗii pe retyit muw, azurfa ba ɗii pe retyit muw, waan ba ɗii pe retyit muw, kɨ iya tong kuɓii ɗes yi yil ɗe ɓe ɓii ɗe wet ba ɗi pe retyit. pak ngurum mop ku long, pak ngurum mop ku ikkɨ, pak ngurum mop ku tim, pak ngurum mop ku koo, pak ngurum mop ass, pak ngurum mop ku ɓii ɗes yi yil ɗe ba mop ku retyit, ba mop ɗi ter sam, ba mop ɗi shwar pe ɓii kume mop kat muw ani'a jesu. So ɓii kuɗi pe retyit nga ɓi kuɗi pe kɨkam nga ɓi kuɗii pe shwar nga ɓii ku ɗe leka ka-ka tongkɨkam kɨ shwar kɨ kat etyit a ni'a jesu kaa jesu ka ku jesu sat yi-yi ngu sakal ɗe tɨ ɓii kume ɗe nga ɓii kume ɗe nga kɨ ki kɨ ser ku ɓii mak wet kat kɨ ki kɨ ser kuɓi mak ni wet kɨ nji kɨ ɓii an, ɗang kɨ nji kɨ ɓii an. Pe jesu maan ba a sakal ɗi pe retyit muw maan a ki ɗerni ɗi pe retyit a ki ɗer jesu katɗang ku jesu kɨ mwan kɨshak ku jesu sɨggɨka kɨshak ku jesu, sɨggɨ jesu a sɨggɨka pe kuni ɗii nga kɨshak kuni ku tong kɨshak ku mwan kɨshak, ennka kɨni wat pootukupka kɨni too ani'a retyit mak kat jesu ɗikɨn ka ɓaa ni'a retyit mak ka ku jesu ni sat tɨ ai an ku an ɗikɨn ku a met nguku ni kɨtekel ngu ni kɨtekel ɗe ɗi iya tong a ni’a sakal, sakal ani'a ɓii kuni kɨtekel ku ba ɗi pe retyit nga muw amma jesu kuni ɗikɨn ka ɗii pe retyit nga, so an kɨ sat ni ku ɗeƙena ku ɓal. Yi kwan ɓaa na sakal ba ɗii pe retyit mu sakal ba ɗii pe retyit muw kat mu na pak ngurum ku nan koya ku firr mu kwan nigeria tinibu cini ni ku sakal amma kɨ iya ki kat ɗii ter ɗikɨn jel, ɗii ter ba sam, kɨ iya ki koya us president cini koya donald truimp koya joe biaden mop ku sakal mop ku sakal kɨ iya kat mop pak mop ɗes mop ɗi ter a meen pe mop kat retyit muw pe pakmop ba mop ku jesu ɓii kule ba mop kat retyit ni muw a pe ba mop ku jesu so ngu ɗi pe retyit nga. Ngu ɗii pe sang nga ngu ɗii pe shwar nga yi pootukup ka ɗikɨn yil ku mwase ɗe a jesu, kaa yil ku mun ɗikɨn ɗe a akwai tongkɨkam ɗikɨn yil muw kɨ kyel mop mop tuwa ngurum se, moptuwa ngurum se, mop tuwwa ngurum se, mop tuwa ngurum se, ngurum mop ɗi ter ba sam amma mop ku mop ku jesu mop ku jesu kɨ kat mop ɗi shishwar, mop ɗi shishwar mop kyam cin shwan muw ka ku bulus sat tɨ mut an a retyit tɨ tong ɗi a mɨ naan amma mut an a retyit kat nga ku jesu ba dɨkɨlukut kat nga ku jesu nga ku retyit, koya cini koya ɗaar nga ka ɗikɨn mu retyit pe ka maan ngu ku ɗikɨn ka met ngu ni kɨtekel. So an sat ku kwa ku ɗekɛna ku firr sakal ba ɗi kyam pe retyit ngurum muw a jesu kyek ɗi pe retyit ngurum a palang.